देखो सा बात अड़ी हा अगर अपना घर रा दिवर माथे कोई चढ़ हवा तो आपा कुछ ऐना पाकेर उ रोक सका का। विन माथे सीमेंट लगी ना या व्हाइट सीमेंट लगी देवा हा। ऐना अलावा बे अलग-अलग चढ़ हवा जका एन आपा ठीक कर सका हा।